Gne fomba fitehiriza hena koa zashy mba ampaharitraritra ny anazy kokoa, izy io manko da misy indreo mizaka hoe ahisy ame congelateur na frizidera f'izy da mampihegna e siron'ny hena avao koa zashy igny raha ela loatra, fa misy fanin'olo anazy avao koa zashy ampangotra avao koa izy na asia sira da atapy atagny, misy avao koa zashy izy amin'igny mba sy ahasimba anazy zagny nagnihako izay.